Yuwehka okitokaya wakatl ohpa nopueblo, noawakatepitzitzin chiqui- chiqui- pixihtzin, pero axan ya yimok, yayimo tlatoka, arriba de cosco, ne ye ixhuatlancillo amo, amo. Este pus ino okuaya asta iwa ikaskara, iwa ikaskara kikuaya porque chiquititos. Este pus san ihkon kikua. Pus iwa tlaxkali iwa yitl iwa webito a veces, san inon.